स्नो म्हणजे बर्फ, घरातल्या फ्रिज जातलो बर्फ जेका आम्ही आईस सुधा मंतोव तो आणी मनाली, कश्मीर, स्वित्झर्लंड या देशानी शहरानी मेइत तो बर्फ येतून खूप डिफरन्स असा। स्नो मुठल्यार बर्फान भरलो सगळो जागो जो धावो फुळ्ल दिसता थैसर मरणाची कूडकुड्याचो थंडी अस्त। पण तरीर जिवानन एकदा तरी आम्ही स्नो म्हणजे बर्फ बगुंग जयो आणी तो खाऊंग सुधा जयो असा मंतात की तो आरोग्याक बरो मणण।